ट्रम्पेट जो हे ओ एगो संगीत बजाए वाला इंस्ट्रूमेंट हे। जेला उपयोग म लाते ओल बजाए बर जो ओकर प्लेयर हे। ओला वाइब्रेट करे ला पढ़ीं। ओकर बाद मुंह से ओकर जो होंठ हे। ट्रम्पेट के ओला बजाए के पढ़ीं। बज कर के आवाज आते ओमा से। और साथ में प्लेयलर ले भी वाइब्रेट करते।